Aru sun i ke ani soi bra minji <hesitation> i opome tonoba i opo tonote-e i piki bo beleme ke sikiri te ke samaba i sama te finime korie ogbo i piki ara sum me sikirite ke mu swaba i aru sun me ke swate aru sun me dari te be-e i sin ani sira te sin sikirite sin samaba i sama te ani dari wenii te biate bebe i sin kuromate i sin kuromate bebe-e biate i weni bo odu be-e i bo odume sote piki bo ani so <hesitation> soba i so fama te bebe-e i dute fiba i piki du te ke iyawome piriba piki ke <hesitation> ina kpeki apu so i beem ipiribari bebe-e i piki du te ke piriba ane aru-sun me ani sime bra-a fiye te i aru sun me so kuma <hesitation> i piki jein bra ke ani soba i enete pulo aru sun me sote aru sun me samate sin ani sikirite pulo ke bele bio swate sin ani ke <hesitation> swaba ayo kiri swate piki pulo ke ani swaba ana-ni ane aru sun arusun bra-bra i ke aru sun soi bra bra i ke aru soi bra bra bra i keam arusun i ke ani so bia bra-bra ofori te piki ani fiba pulo ani sun so eni. <hesitation> i papa pulo ke soba so i piki ke soba ani bra bra yanawere arusume i piki i odu ke ani fiba bebe-e i piki odume ke ani soba i inji odu ke swaro i nama odu ke fiero i belebra-belebra ane i ke ani ye wariye i jein bra te i ke aru sun sowariye ofori ani brame mi brana ane i ke arusun me soi jein jein sigima bra emi te i ke arusun soi bebe-e ane yeri abari nimibia ane ofori mi bia me te a duko bra me ane arusun so nra me japu piki emi te <hesitation> yena ke swai indere aneme ake inisim ba bra animiya so a ani weriso ba so ana ni odume kuma i nete tomina odu ke tomina odu siba minjin me samaba odu ni na inji mena inji ne ke bele me bio swaba ayo kiri swaba sani kiri swaba ke ani ye te ani piki minji ke swate ani dari wenii ani gbasi te bebe-e i sin kuromaba te ke ani sun me fiba jein te i ke arusun so <hesitation> bra ofori piki odu so bra piki ofori.